BaSôgôlSôlgôl ba bitéé kila le muda a nje bé nyoo, inyu le ba bé hégda le nyoo, kiki i yé béba i yom, yom i nti nyemb. Inyu hala nyen, muda nye a bak mut nu a nti niñ. Ba bigwés bé le muda a meya nyoo. Itiga le ngélé ihogi, a a bana ngôñ i ke inol yo, iba le a ntehe yo i bikay ; bebek yon yo i sôk kokol nye.

Nkoo-hiônde a nlémba iñya ini le, u m'bol hiônde, hiônde hi nkoñ. Imbus u m'bol hiônde, u wañ hyo, u tibil wañ hyo le hi bel longe. Imbus naano nu hi m'bel longe, u kok hyo. U nla kok hyo i ngok. Ingéda di bé a ba ngéda kôba, ndi ilen ini len, u nla kok hyo i masin. Masin ma ikey i nkok hiônde. Ingéda u nkok ñye, u ntehe ñye a mpam môô. Imbus ha, bape ba nha bombo, iñyu iboñ le a n'nee.

Mahôla ma m'bôk bé bak, hala a nkobla le, mut a nla lo we i i ikam we ingim jam, eeh to le iti we mahôla. Ndi hala a ntuga bé wemede le yak wemede u u tiba mu ijam li, yak wemede u yoñ ndugi jo kiki jam joñ, u hôla wemede, inwaa u mbemb mahôla ma nlôl we ni bôt bape.

Pom-tone a ñémba loñni kop, nseleñ u kop, to le bape ba mbôñôl kop a ban-ga man likôbôl. Eeh u ntém bee, bee i hyandi ; u sémbe eeh kék, nseleñ u kék kéndi, ka i yé le ngas i lak kop mu i i ikop i. U nunge yo, u éde bibaghe.

Nlamb u koo u m'bôdôl le pok u nlama bana koo, libim li koo. Di gwéé bo makuk, bo nsombo. U nla téé koo i juu u nla téé malép i lép i juu, u éde koo mu i kédé. Imbus u too yo ; to le u nla bôm koo i kédé hyéé. Ingéda koo i m'bel, u nla pala sodol yo ; imbus u jôa yo ; bape ba m'bôñôl bo pu hipuma hi mbele. Ingéda u ha hipuma hi mbele mu, a nhôla inyu isuhul mangeñ.